ஒட்டகம் சூழல்களில் செழிப்பான பல உயிர்வாழ்வுகளை ஒட்டுமொத்தமாக உருவாக்கியுள்ளது. அவர்கள் உணவுப்பொருட்களில் கொழுப்பை சேமிக்க முடியும், இது உணவு அரிதாக இருக்கும் போது ஆற்றல் அளிக்கிறது, மேலும் குறிப்பிடத்தக்க நீர் இழப்பை பொறுத்துக்கொள்வதற்கான அவர்களின் திறனை அவர்கள் நீண்ட காலமாக குடிப்பதில்லை. ஒட்டகங்கள் இரவில் மற்றும் இரவில் குளிர்ந்த வெப்பத்திலிருந்து அவற்றை காப்பாற்றுகின்றன, அவற்றின் பெரிய, திணிக்கப்பட்ட அடி மூழ்கிவிடாமல் மென்மையான மணலில் நடக்க உதவும். அவர்கள் மணல் வெளியே வைத்து நீண்ட கண் இமைகள் சிறப்புமூக்கு துவாரங்கள் மற்றும் நீண்ட கண் இமைகள் மற்றும் மற்ற விலங்குகள் தவிர்க்க கடினமான, முரட்டுத்தனமான தாவரங்கள் சாப்பிட முடியும். இந்த தழுவல்கள் ஒட்டகம் பாலைவனத்தின் கடுமையான மற்றும் வறண்ட நிலைமைகளை தாங்கிக்கொள்ள ஒட்டுதல்.